פי עספה קווויה אלאמواج ג'אבת ספינה מא מערפאש ללשט, אלנאס תאג'מעו יושופו, לקין מא קאן חתא ואחד פיהא ג'יר צונדוק כביר מסתור, פאש פהלו לקטו רסאיל מן בהארה ד'איעין כתתלב אלמוסאעה, שבאב אלקאריה קרו ירכבו אלספינה ואלבהר באש ילקאוו אלבהארה, קנת ריחלה מלאנה מג'אמראת, לקין ווסלו עטקוהם, אלספינה ריג'עת רמז לשג'עה ו אלוופא, בקאת קיסתה קתתעאוד.